प्रौद्योगिकी आज मानव के जीवन में सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण और उपयोगी अंग बन चुके हैं। यहीं ने संचार परिवार को तेज करने के लिए आसान बनाने के लिए जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत कार्य करे हैं। आईईमए शिक्षा के बहुत योगदान भी हैं जैसे प्रौद्योगिकी नथुनिया के छोटे और बहुत से छोटे रहने वाले जगहों को आधुनिक ते आधुनिक बना दियो है।